Sabotsy zen̈y, andra fialan̈a sasatra zen̈y sabotsy àby io, amin̈'in̈y zen̈y fan̈anaovan̈a ny fan̈ampodian̈ana ny raha jiàby na-natao kô nanomboko <hesitation> fampa- tinain̈y ziska zoma àby io.